Homa hena mwiri wanduighire findo fingi kwairima ighira homa ya malaria, kana ighire hola kale kurende karende kughire ing’ongo, ughire homa ya ndenyi thinduikaa ubhichwa kwaghira homa. Kana, hai haghire handu kuthinie uka- ukaghira ing’ongo kyairima ikwera homaaa. Lubhaha hole ukaghira homa lathima ughende ka hospitali mana kwairima itumia dawa kuarichi ku mkwa lwaa ikii kwairiima itumia dawa tha malaria kumbe ni maleriagho kana utumie dawa tha ndenyi kumbe thin de nyi yo. Kana utumie dawa handi kughire ithango. Henaihyo kughire hina lakini malaria ike haya haya. Henaikyo dawa kindo kicha cha homa kupata homa ni boara ughepimwa umwanyika ku kughire bhuaji bhuki. Ili unikwe dawa tha bhuajibho kunamira dawa kuraghie kuraraichiku nkwa lwaa bhuaji gani.